Oire vao vearovira rutu <noise> ovaeaia vao tarapavo vigei rutu tarai pavoivera avairara vigei vatei va va oaia vao oupa peira oapa ruipapavio vera vo vigei tokipasa ova eva tarai pavo vigei rutu, vigei rutu vaia taraipavei osio oirara rutu vapa rupapavera vo apuro rutu ia vouruia. Uva tarai pavo vo vigei pa apuaia ovaevo keru oa sipoiva evoia avarara, ovo kirovaia oaravu sipopaepoo vavatara, osia eakeravi oara karekepa piropao osia vosia vearo raiva ia vavo siposipo aro puraparieve re vaia avapaoro uva ero raiva oraivaia vearo vira evo keru aueparivere arivosia vuri raivaia oo riakopa siaetea oo opitupituro vuia ova evo aiate ava vuriura auepa rivere, vearo ratua ita oa uvuipara visi tauvapaire, vao oupasia oapa potepaopo oo vao upasia oa oirara rutu tokipaivere vo touaia. Oo vao oupasia oa uvaipa eakekare kepieve o utupaoa, oo varaga ita eva oa uvapara tokipari vo kenivi eva oa sipoivora. Evoia pogara pairara vovigeipa oisi ra evo keruvi ora vo pitupitu ia vigei epao vovutaoia, evo keru sirova oaia evaia reoreopara reivira rutu evaia evo keruai oa vatei va pogara pairara vo vigeipai. Osia evo keru vi tokipape vearo pitupitu ragaia vavi avapie pape arivosia vuri pitapita ragaia va avapie parivere ra vao vuripie parivere rioto varo osia uvaipara veaua ragaia va avapie pari oirara taurapasa, toua rekopasa kakaevare apo voea vii oo oisio osia uvuipa vearo viraraga eakero purapariv kepara, kepara purarivere vearopia oo vearotu karekepie rivere vivaro sovaraia toua, oaia vearo voisi rutu pura pavoi evaia uvutarovuia vigei raga va vuri piepao vosia riakopa sieateia a auepiepari oo riakora vo varataro ia vaavapie parivopa oo eakera varipie paro vaia eisi eva oaia eisi reoreopara vearo uaisi rutu pura pavoi. Vearovira rutu aue tapo osia ovutarova oaia vearovira rutu avaporoepao evara oaraga vegei tokipaepao eakeroviia oara pura paoepao uvuipai ravi tauvapai ve va eva ita evo keru oai vateiva pogara pairara vegeipa. Eva oa uvuipe ra tokipaive ora kakaeivare sipo paive vare tarapaso evo siposipo aoa sipoiva vigei pa, evoia pogarapairaa, uva eva ia vearovaisi purapavo va eva oa uvai para tovopari vearo raivaia uva eva vearo riraraga vitokipaivere evaia. Rari vosia vuri pitupitu ia va puraparivere ra toua vuripevao vivaro. Viraga vavuripi parivere, eisi vearovira rutu, oisia eisi osia reoreoara evo keruia oaia tarai pavo vigei rutu evaia ita oaia ora ko posivaviveira vare tarapasia uva eisa virikasi iri veapaara oira ruripiepape ari oira auepiepape vearo raivaia. Evo keruia eva oaia taraipavo. vearo vaisi vore pie pa evaia voovaeaia osia reoreorai. Vokeru ia taraipa oaia ora rava rutu oupai. Iu vearo vira ovaea rutaia vearovira.